<hesitation> Ôhatra zao e, desera an <hesitation> hoe tsy miôva zegny tsirony nef mahasalama zegny- izy e, <hesitation> ôhatra zegny sahoaba, ôtre magnano sahoaba akondro lahy ôhatr. De igny andrahon tegna igny asiantegny côcô o, <hesitation> mahasalama tsara be. Nefa ny tsirony mbôla voantagna tsara.